Alura nurmalment mi fazu d'acuisti online perché da nui auti a ie pa vaire d'negosi, se deu fe d'acuisti ën po pi grosi, ën po pi impurtanti alura d'roba che devu vëddi a man, alura devu pìé la macchina, spusteme e fe cuai chilometri opüra cuand i sun ën la città mentre travaiu, cuandi che sörtu, pöi vadu a cerché ün negosi aposta